A <hesitation> raha hitanao, lave vaisselle an, izy io an raha, a karaha machine karaha frigo paoziny, de a misy fitoerana lasiety agnatiny an, de apetrakanao akao foagna lasi- apetrakanao ao am'le plasin'le lasiety zany an, de ataonao, de izy amizay magnadio ananjy an de ataonao liquide vaisselle miaraka aminanjy an de misy efa fampetrahana liquide vaisselle zay aminanjy akeo, de efa igny foagna zany an magnadio ananjy miaraka, le machine magnadio ananjy miaraka am'le liquide vaisselle an de madio lasiety, zegny.